एखना बजरावामा बहुते किसिमकै ओथिया पानी छान्ना मसिन सभ बडै एबे जम्मा जना यापन यापन तरिका से काम करसई, कुन्हु एबे एगुडा तरिका से काम करसई कुन्हु दोसरे तरिका से काम करसई । मने जुन एगुडा बजरावामा सब्से बढी पोवावे वाला ओथिया फिल्टरवामा अ दुगो ओथिया भडिया हसौ । एगुडा तर हसौ ,एगुडा ओपरा हसौ एबे ओपरक भढियावामा उ जुन छन्नावा हसै उ चैं माटी से हसौ बनल । उ मटियामा कसनक गोरहर रङ्गक हसौ एबे ओकरमा इचहिची ओथिया एकदम यांखिया हैने देखाएवाला बिलुका सभ हसउ । एबे हमरा यांखिसे त देखे नांही सकबी । एबे पनिया हमरा जुन फोहरी पनिया जुन ओपरा गह देसहु उ पनिया पनिया त निकडसई तर तरक भडियावामा यसई । एबे जुने ओथिया इअ पनियामा जतुरा किटाणु बडै कथिकथी याको टुकुराटाक्री बडै, माटिक ओथिया कण सभ बडै हुन्का मने ओपरही एंटकके रहसउ तर यावे हैने पोउसउ । उहेसे तरक पनिया चैं हसे साफा हसौ उ चांही मने पियके बनसई । अ दोसरी फिल्टरवामा मने उ कथिया उ कोयला से काम करसिहे । उ कोयलावाक ओथिया मा कसनक हसै एबे कोयलवा त एबे एसही ना छाने सक्सिहे । एबे कोयलावा त इ जतुरा बिशादी हसे इअ पानीक ओथिया किटणु सभ माटिक कण ओथिया टुक्राटाक्री हसै उ मने जमै छानके निकडावे सक्सिहे ।